Bepanderan ingkutan nasihat dari amunnya dari kai ni ada pang nasihat amun ikam handak hidup nyaman handak hidup sugih sugih harta sugih pokoknya sugih sagalanya lah ikam lawan orang bebaik, ikam jangan membunguli orang, ikam jangan menyakiti hati orang, ikam pokoknya men- menjaga lah yang ngarannya perasaan orang, ngitu pasan paling barikit lah dari dari kaiku gasanku, amun ikam marasa ikam ni ada bepander tapi ikam kada sangaja menyinggung hati kakawanan hati siapa ja lah bebaik ikam maminta maap supaya apa supaya apapun kena hidup nang handak kam jalani ada ja jalannya yang baik gasan ikam, karena kalau ikam kena kada mau barendah hati gasan meminta maap. Kam be- kada mau menyadar akan awak ikam sorangan amun ikam ni bekelakuan ni salah, pasti kena tu ngalih gasan ikam handak maambil jalan jalan nang baik baik jua makanya munnya dari kaiku tu ikam harus menjaga perasaan orang, beapik apik lawan orang, jujur lawan orang kada bekeramput, dimana haja ikam begawi jangan ada bekeramput lawan orang, kena itu meuyuhi awak kam sorangan itu pesan dari kaiku.